Enang peekala, peekala panna lowena enimol ninalo awatunna menababai, tee ninalo nii polano, polano kitaunga, kato pawagonna gauke melila nanabila kato kaina kitau kumang abila kato ninamo waikannala koinu, koinula leluketai kato totong uma, totong uma katawela te taila lowena lepo meke lowena owabalumo anna, agagata la u. Wolupo popala otokas konna, te keboko, enango tee kolopeko. Kolopeko tei wolupo popala otoloio lapu. Taila ule lepo lowenna, kaidangainna longka lowena lepo, polokonna anna te long teka Owatu te, taila lowena lepo meeke lowena ule walika lepo iskalo. Wali isikalo pagalanawa kaida isikaloka waikes, o uta lepomeke wako panna ule, uta wako ule lepo. Tewoka wolupo apesingaipo, popala lowenanai. Kemokala manikumala te kolopeko otoles o, woli tewo lup wolikeda, kemokala nugala. Tei nugala kebo kebo leka lowenanauuka. Teng ule wioko lepo lowena monoka lepo lowena. Teke tai agetai katokoitai pasiu, kapeta tei waikannala, pasiuko agapeta mesko luwa alama meiska ninpu. Nii ule olomo lepo owanda teka polanoka ispoka tee teketai te taula, uka abili manabilu kummalili koinako. Kapetako woko abila napo pennanko woko abila, kummalili mainabilu. Naweteko popalai naweteko ka popala, tewo nado kitau. Kummalili te taila. Mai nabilu, tewoka wolupo popala nino kesopoiko tokawalila, ukawalalabili mainabilu. Mainabila osino labomalila, napabilu ulukotoke, ulukotoke napabila latalata abilu. Latalata abila, osinames paipai alalabilu pai alalamma, nii tena wole lowena tenia tai abilu, wole ule lepo lowena. Teka uta keboleka nimpoi ukawa, tei wo- wolupo popala lako alalabilu. Tewo panna nanai lepo ule panna nanai.